oletteko te vielä nähnyt sitä aikaa kun vanhuksia vanhusten hoito myytiin
joo kyllä minä muistan sen ja tuossa kotonakin sitten äiti hoiti yhtä vanhaa muoria niin se hoiti kahdeksan vuotta ja sitten kunnasta maksettiin jyvissä maksettiin sitten vähän niin kuin se hoitopalkkaa ja se eli se muori se oli yhdeksännellä kymmenellä sitten jo kun minä olen ollut siinä jotakin kymmenen vuoden yhdentoista vuoden paikoilla kun se kuoli ja siltä minä kuulin sitten vanhoja asioitakin paljon
muistattako vielä minkälaisia se puhui vieläkö se tiesi noista nälkävuosista
joo se oli ollut nälkävuosina mutta sanoi että hän pärjäsi hyvin se oli mennyt tuonne Raumalle ja sinne ja sillä oli hyvä lauluääni ja sillä oli sellainen viisu niin kehui jotta hän kulki ja lauloi niin ihmiset antoivat sitten hänelle jotta niin se pärjäsi hyvin ja sitten sillä oli poika Jäärni niminen poika ja se oli täällä Pietarissa sitten rajavartiostossa eli ratavartija mutta se poika ei käynyt täällä koskaan mutta sillä oli neljä likkaa ja ne kävi sitten katsomassa sitä isoäitiänsä joka kesä
oliko se kauhavalainen ihminen
Härmästä kotoisin Härmästä Hirvelästä tullut miniäksi tuonne Jaakkolaan ja sitten otti täältä Lummukasta toisen miehen se oli toinen mies sitten sillä niin sitten se tuli tänne Lummukkaan mutta tuolla oli sellainen pieni mökki kyllä minä sen mökinkin muistan ja ja muistan sen miehenkin ja mutta ne on hävinnyt ne mökit kaikki pois ja
oliko tässä kylässä sitten enemmänkin sellaisia sellaista väkeä joka ei ollut -- maanviljelijä
oli oli tuolla olikin tuolla takalistolla niillä oli sellaisia tupia jotka oli aivan sellaisia työmiehiä päivämiehinä olivat talossa ja mitä mitä tekivät mutta minä niin vähän muistan niitä kun ne on siellä ollut jotta niin mutta päivämiehinä ne on ollut ja renkinä ja ja sitä minä ihmettelen sitten kun se päivämiehen palkka on ollut talvella vain siinä viisikymmentä penniä ja ja markka ja niillä oli perhettäkin isoja perheitä jotta millä ne pärjäsi
ja ruoka varmaan on ollut huonoa
no ruoka on ollut huonoa ja sitten tässä oli nämä kaksi järveä ja niissä on ollut kaloja jotta ne on kalastellut ja sitten metsänriistaa oli ennen niin sitä oli oli mutta nyt ne on hävinnyt nekin
oletteko te vielä kalastanut
no ei muuta kuin sellaisella kassilla
mikä se on
sellainen se on - kudottu niin kuin verkko ja tehty sellainen jotta siihen oli nielukin sitten ja vei sen veto-ojan suuhun niin ne kalat meni sinne ne ei päässyt sieltä pois
mitä lajia tässä oli
haukea parhaasta päästä jotta ei muita kaloja tässä ole on joitakin ollut mutta niitä on ollut vähän haukia enempi
oliko näissä mökkiläisissä sitten ketään joka olisi metsästänyt aivan ammatiksensa
joo joo oli oli ne jaa sitten yksi isäntä se oli yli yhdeksänkymmenen kun se kuoli nyt on kymmenkunta vuotta kun se kuoli ja se oli tuolla Passinmäessä kehui hän oli kahdentoista vuoden kun hän isänsä kanssa tuli ja sitoi lehmän puuhun ja siitä ruvettiin mutta metsänriistalla päivä matkaan joo jotta se se oli se oli kylmää totuutta se kun metsään tuli ja lehmä puuhun kiinni ja sille piti saada suojat ja itsellensä suojat ja se on tuolla Passinmäessä ja sitten on Hautamäen Erkki tästä tuonne metsään kanssa jotakin kolme kilometriä yksinäinen paikka mutta sitä miestä en minä muista Hautamäen Erkiksi sitä on sanottu niin se on kanssa kylmään metsään mennyt ja siitä ruvennut
onko se hiljan vielä ollut elossa
ei ei kun ei se on se on kuollut ennemmin kuin minun isäni ja minun isänikin on kuollut siinä yhdeksäntoistasataayksi
jaa se on eri minä olen yhdestä sellaisesta Hautamäestä kanssa kuullut mutta se on elänyt vielä viisikymmentäluvulla se on se on toinen mies
se on Hautamäen Jussi se on taas tuolla Kankaan perukalla mutta se on kuollut kanssa
se on varmaan se ollut josta minä olen kuullut
joo siellä on Hautamäki
no mistä ne sai sitten sen metsäpaikan saattoiko mennä
ne ne oli torppia ne otti sitten niin kuin se on tuolta - rintalaisten maista se on niin mihin Passinmäen Kuustaan isäkin on tullut rintalaisten maista ottaneet torpan maan ja samoin tämä Hautamäen Erkki ja jotta ne on vuokralle ottanut mutta ne on sitten sieltä jo hävinnyt pois täältä Hautamäestäkin jotta ne ei sitten kun se laki muuttui jotta ne sai itsenäiseksi niin ne on hävinnyt jo ennen pois mutta tuo Passinmäki se runnasi metsiä sitten kun minäkin muistan ja se pääsi siinä varoihinsa jotta sillä oli sitten jo seitsemäntoista hehtaaria tehtyä maata ja seitsemänkymmentä hehtaaria metsää ja hyvä kartano ja mutta kun se on sellainen yksinäinen paikka kyllä sillä oli sillä oli neljä poikaa ja niitä likkojakin oli ainakin kolme mutta ne on kaikki lähtenyt se on siellä kylmillä
jaa ja niinkin iso maa siltä
joo mutta kyllä se poika on tuolla Laitilanmäellä joka sitä asuu sinne mutta asujaimia ei siellä ole ketään
onko täältä paljon lähtenyt nuoret pois
onhan niitä lähtenyt onhan niitä lähtenyt jotta mitäs kun nämä on nyt pikkuisia taloja eihän täällä ole töitä eikä mitään niin se on pakko lähteä
viljelläänkö silti jokaista että ei kylmilleen olet jäänyt
on kylmilleen jäänyt tuossa on niin tästä viisisataa metriä tuonne eteen päin niin siellä on sellainen - aivan melkein uusi talo matalaa mallia keskuslämmitykset ja kaikki ei asu kukaan se poika siinä oli kolme likkaa ja kaksi poikaa likat oli lähtenyt maailmalle ja toinen poika lähti Kanadaan ja se on Atte Yli-Pelkola ja se laittoi tuonne Renkoon sitten uuden taloon ja se on liikealalla noita rättiä se on kulkenut kaupalla ja kudottanut ja
jos vielä mennään siihen äitinne - hoidokkiin niin muistatteko että se olisi mitään oliko sillä kummitusjuttuja sellaisia tiesikö se niistä
no kyllä se toimitti niistäkin ja sitten niistä noidista
muistatteko
joo kun se toimitti se Pukkilan Iisakki tuossa - ei kun tässä kirkolla Pukkilassa Pukkilan Iisakki niin sanoi jotta kun ne on ennen vanhaan mennyt siellä neljän aikana kirkkoon juhla-aamuna ja se sitten se Pukkilan Iisakki se oli ollut kova noita niin sanoi jotta kun siinä kirkon sillalla mentiin niin se tuli lapsenraato hampaissa konttien niin siinä vastaan jotta mutta ei sekään tiennyt sitten mitä se sillä noituu mutta noituuden tähden se kumminkin sitä teki jaa minä miksi ei se toimittanut niitä mutta en minä muuta muista mutta se jäi mieleen ja ja sitten kummajaisista se paljon puhui kummajaisista ja se sanoi niitä nähneensäkin ja ja mutta minä en muista sitten minkälaisia ne oli mitä se oli nähnyt ja kyllä se niitä vanhoja asioita toimitti mutta eihän ne ole jäänyt mieleen niin ja sitten tässä paikalla sitten on ollut sanottu Koukkarin Heikiksi ja se on ollut sitten Kauhavan kaikkien rikkain mies siihen aikoihin mutta taitaa olla toista sataa vuotta aikaa se oli pitänyt jyväkauppaa kanssa ja ja sitten kun sillä oli rahaa niin kun se oli antanut rahaa lainaksi niin jos se antoi sata markkaa niin piti tehdä kahdensadan markan kirjan ja ja sitten tämä naapurin vanha isäntä kun se oli lähtenyt Amerikkaan ja se oli sitten asunut jo tuolla Kauhajärvellä se Koukkarin Heikki niin se meni sieltä sitten katsomaan Amerikan rahoja niin se oli sanonut että ei hänellä ole rahaa mutta kyllä hänellä jyviä on niin tämä isäntä sanoi jotta hän ajatteli jotta no hän ottaa ne jyvät ja ja myi ne sitten jotta kun hän vain pääsee Amerikkaan jotta kolmesataa markkaa silloin piti olla rahaa kun lähti Amerikkaan ja sanoi jotta saatiin ne jyvät mitatuksi sitten niin se sanoi se Heikki jotta niin mene nyt tuon emännän puheille että jos sillä olisi rahaa jotta se ostaisi sinulta nämä jyvät no se meni tämä Jaakko ja ja kysyi jotta jos se ostaa niin se lupasi ostaa sitten mutta sitten puolta vähempi antaa jotta se oli se kauppa sellaista
se otti kahdella tapaa
joo joo ja mutta niin siinä sitten sitten minä muistan vähän kun se kuoli mutta se kuoli tuonne Hirsimäelle sitten ja ja sillä ei ollut sitten omia tenavia ollenkaan niin sillä oli sitten kasvattilikka - joka sen peri ja sitten ne rahat meni niin jotta sitä ei tiedä mihin ne meni se otti miehen sitten sellaisen jotta ne sitten herroiksi elivät ja pitivät juoksijahevosia ja kulkivat Seinäjoella eineellä ja sitten meni jotta ei jäänyt mitään
missä tässä se Koukkari on onko se tässä kohdalla tällä kylällä
tuossa on nyt Koukkari tuo talo mutta se oli tällä paikalla sitten ja eikä se ollut näille sukuakaan se on tuo talo Koukkari mutta ei se ole sitä sukuakaan ja sitten se oli se Koukkarin Heikki silloin se ja se joka tuolla kotona oli niin se sitä toimitti sitten kun niin se oli se sai jauhoja jostakin oliko se Venäjän keisari sitten minkälaisia ne jauhosäkit oli sitten kun se sanoi jotta niitä sanottiin matoiksi ja ja se Heikki sai sitten jotta se sai jakaa sitten niille köyhille ja piti sellaista vellihoitoa keitti sitten sellaista lievää velliä velliä ja sitten jakoi niille köyhille ja tietysti myi sitten jotta se sanoivat jotta melkein niin kuin vettä ja sitten kuoli niitä sitten niin jotta se oli viittäkin kerralla vienyt sitten kirkonmaahan jotta se se on ollut sellaista peliä
jaa mistä niitä on tullut muista pitäjistä vai
niin se Koukkarin Heikkikö
ei vaan näitä näitä kerjäläisiä silloin
no täältä ylimaan puolesta niitä on tullut niitä on tullut sitten koko en minä muista sitä mutta äiti toimitti ne on ollut sellaisia matkakrinneiksi sanottiin sellaisia reen päällä sellaisia pieniä krinnejä niitä on ollut kokonaisia perheitä sitten siellä krinnissä ja sitten ne on tullut tänne jotta niin kuin täällä Kauhavallakin nyt ovat vissiin paremmin pärjänneet ja mutta niin kuin tuolla Karstulat ja siellä niin nehän on sellaisia karuja maita
niin oliko tämä Heikki sitten kauhavalainen alkuperäisesti
Heikki oli tuolta Vuorenmaasta kotoisin
Karjanlahden sieltä
joo
vieläkö teille on vieläkö muistatte että teidän kotona kummitusjuttuja olisi puhuttu
kyllä puhuttiin kyllä puhuttiin niin äiti toimitti kun niitä oli niitä ylimaalaisia niitä ne sanoivat oli sanoivat niitä kerjäläisiksi ja ne oli tulleet sitten - missä ne oli tuolla kulussa jotta ne oli mennyt takaisin ja niitä oli sitten ollut tuolla kotona melkein joka yö ja - niiltä oli kuollut lapsi sitten ja se lapsi oli ollut kontissa no sitten muka yöllä oli kummitellut sitten niin jotta jotta oli mennyt edestakaisin hyppien niin jotta oli napot vain korveen laidassa helissyt minä tiedä sitten onkohan perää en minä ole ikään kuullut mitään eikä minä ole nähnyt mitään eikä
teitä ei saatu pelätetyksi
ei eikä jos minä olen jotakin sellaista nähnyt niin minä olen ottanut siitä selvän ja siitä on se on selvinnyt selvinnyt jotta en minä usko niiden päälle mitään mutta velimieskin niin se oli arka ja se uskoi sitten kummajaisiin
kertoiko se nähneensä
joo kertoi nähneensä mutta
minkälaisia
no välistä oli sieltä sen kamarista tullut mies ja hypännyt pihalle ja sellaisia ja se oli arka sitten kaikin puolin ja siellä oli sitten sellainen saarnamies Talikoksi sanottiin Simon Talikka se oli siellä aina tuossa piti seuroja ja minä sitten olin kuuntelemassa illalla kun se piti puhetta ja jotta se oli siinä yhdentoista maissa kun minä sieltä tulin kotia ja se piti hyvin jämerän puheen se saarnamies ja no aamulla sitten se velimies tuli ja kopisti tuohon lasiin ja minä menin avaamaan oven niin se sanoi jotta kyllä heillä on kauhea paikka minä sanoin mikä siellä on sanoi että on Talikko on kuollut minä sanoin onko se kuollut sydänhalvaukseen ei puukko oli lattialla pystyssä ja verta kauheasti no minä tiennyt sanoa siihen mitään minä sanoin jotta no minä pistän pukeisiin ja tulen katsomaan ja minä menin katsomaan se oli vetänyt kurkkunsa poikki
itse
itse ja kun se oli sen vetänyt sellainen linkkuveitsi se joku oli ja totta se putosi sitten niin se oli jäänyt pystyyn siihen lattialle - ja veri juossut sitten jotta siinä oli niin kuin kisko verta ja minä sanoin vain sitten että älkää nyt sattuko siihen minä menen ja soitan - minulla oli puhelin silloin niin soitin sitten nimismiehelle ja ne tuli sitten ne ajoi tähän meidän pihaan ja minä menin niiden kanssa sinne ja sen riippui sitten noin käsi siitä pediltä ja se oli veri sitten juossut niin se nimismies sanoi että onko se avannut ranteensa niin minä sanoin että minä tiedä että se on nyt siinä niin kuin se on itse mennyt niin Espola sanoi jotta no katsotaan ja otti ja kallisti sen päätä niin se oli sitten vetänyt yhdellä kiskaisulla aivan - niskaluuta myöten poikki jotta ja verta oli kohta - suihkunnut sinne seinäänkin ja
minkälainen mies se muuten oli oliko se kauhavalaisia
se Talikko ei se oli Jaakkimasta kotoisin Jaakkimasta kotoisin kierteli ja saarnasi ja minä tiedä sitten ei minä ainakaan siinä mitään vikaa tiennyt mutta mikä sille sitten tuli no sen veli sitten tuli Helsingistä se oli noita - mesunistikirkon uskoa veli tuli tänne ja sitä sakkia oli sitten koko paljon ja ja ne kovasti meinasi jotta se ei ole itse katkaissut niitä kurkkujansa jotta niin ja mutta ei täällä kylällä sellaista olisi ollut joka sitä olisi pystynyt tekemäänkään ja mitä ne sitä olisi tappanut oli siinä sitten kuuron aikaa jotta velimieskin oli kuollut sitten jo niin sieltä tuli sellainen nimetön kirja sitten sen talon isännälle jossa Talikko on kuollut ja siinä oli niin jotta tunnustaa vain nyt jotta se sen on tappanut minä sille pojalle sanoin sitten jotta mene nyt ja näytä nimismiehelle tuota kirjaa ja se oli mennyt näyttämään niin se oli lukenut sen niin se oli sanonut jotta no ei tämän kirjan perusteella ruveta vielä millekään mutta sitten jos tulee toinen niin sitten ruvetaan ja mutta ei ole toista tullut
jaa koska tämä on sattunut
on nyt toistakymmentä on kaksikymmentä vuottakin aikaa
onko tämä muuten ollut rauhallista kylää että ei täällä ole tappeluita ollut eikä sellaisia
on on ei täällä ole tappeluita ollut mutta tämän talon isäntä meni metsään ja oli neljätoista vuotta ennen löydettiin
jaa
joo minä olin Kanadassa silloin niin täältä kirjoitettiin sitten jotta se on kadonnut se isäntä ja epäilivät sitten tuota emäntää että se on sen tapattanut jollakin ja
oliko niillä ollut huonot välit
no se oli sellainen vanhapoika se oli siinä kuudenkymmenen kun se otti tämän emännän ja tämä oli nuori siinä kahdenkymmenenviiden vuoden ja se oli paha ryyppäämään sitten se isäntä ja ja piti nuuskaa huulessaankin ja tämä oli sitten niin kova jotta sen piti heittää sen viinanryyppyyn pois ja sen tupakin piti jättää pois niin se oli hermostunut hermostunut ja kuljeskeli metsässä ja eksyi sinne ja kyllä sitä etsitty oli kauhavalaiset oli vissiin melkein - kaikki ollut etsimässä ja mutta se oli mennyt tuonne niin kauas jotta ne ei sinne asti menneet etsimään sitä ja minä olin sitten jo kotona niin neljätoista vuotta niin sitten ja se löydettiin sitten sillä tavalla yksi mies meni hakkaamaan puriloita ja pokasahalla silloin vielä kaadettiin ja no se jalkojansa tälläili ja siinä oli sellainen mökäle sen jalkojen alla sitten jotta se ei oikein sopinut niin se otti ja potkaisi niin sieltä tuli pääkallo no sehän lähti kohta ilmoittamaan sitten virkakunnalle ja se oli kun se oli neljätoista vuotta niin se oli kasvanut sammalta päälle jotta ei jotta jos se sillä kertaa jäi jotta ei se selvinnyt niin sitä ei olisi löydetty koskaan
ja se pääteltiin että se olisi tämä sitten ollut
joo joo sillä oli ne ne toi ne se oli Lappajärven nimismies kun se oli Lappajärven puolella ja Kauhavan nimismies ja poliisi ja ne toi tuohon meidän pihaan säkillä ne luut sitten ja siellä oli sillä oli sokerisakset ja arkunavain ja sellaiset kruuvipieksuiksi sanottiin mutta ne oli ratkennut joo mutta ne nahat oli ja niin ne kysyi kun minä tulin siihen ensin jotta onko nämä tuon naapurin isännän kamppeet minä ett en minä tiedä kun en minä ole ollut kotonakaan ja sitten tuli velimies ja ne kysyi siltä niin se sanoi jotta joo kyllä ne on jotta se oli varmaa jotta ne oli sen
onko se tämä emäntä joka tässä nyt vielä on tämä vanha emäntä
joo se on se joo se aivan oli puhetta sitten sellainen ja huhu jotta se on sen tapattanut ja no kun en minä ollut kotona jotta en minä tiennyt siihen puhua mitään ja sitten kerran tuli virkakunta sitten mistä ne oli sen tiedon saanut ja oli useampi mies niiden joukossa ja ne meni tästä sitten ne tuota järveä tuli suoraan ja menivät tuonne taloihin ja minä arvasin jotta ne sitä menee etsimään niin minä menin siihen tuohon pihaan sitten ja niin se nimismies huusi minulle tulepas tänne minä menin ja se sanoi jotta tiedänkö minä missä tässä on ollut ennen tallinovi se oli lunta koko paljon niin minä kävelin siihen kun ne oli mulkannut sitä kartanoa kävelin siihen minä jotta no tässä se on ollut jotta tästä ei se ole kaukana ja minä kysyn sitten jotta mitä te tarkoitatte sillä niin se sanoi jotta - tämän talon isäntä pitäisi olla siinä - tallin kynnyksen alla kaksi metriä syvässä maassa minä jotta no minä en tiedä puhua siihen mitään kun en minä ole ollut kotonakaan ja no sitten kun ne kaivoi siinä niin minäkin jo luulin jotta no kyllä se siellä on kun tämä emäntä ja sitten sen äitikin vielä eli ja ne oli siinä ja ne haukkui ja ja ja itkivät ja ne ei olisi antanut kaivaa ja sitten se tuo emäntä joka nyt tuossa vielä elää niin se sanoi viimein että ketä siinä ruvetaan sitten syyttämään jos se sieltä löytyy niin se nimismies sanoi jotta no se on sitten sen ajan asia niin minä ajattelin jotta no kyllä se siellä on se viittasi se puhe vähän siihen
kyllä kerran ne haukkui niitä
joo joo niin ja sitten kun se sanoi jotta ketä ruvetaan syyttämään ja mutta ei sitä siellä ollut ja eikä siinä mitään perää ole mutta ne ihmiset vain rupesi arvelemaan jotta se on sen tapattanut kun se katosi yhtäkkiä ja
joku oli sitten oliko nimettömällä kirjalla ilmoittanut että se on siellä kynnysalla
joo joku oli - kirjoittanut kirjan jotta se on siellä haudattu siihen kynnysalle kaksi metriä syvään maahan ja ne sen perusteella sitten tuli
no kerkesikö niillä lapsia sitten olla
kaksi poikaa kaksi poikaa niille tuli toinen onkin nyt joka sitä taloa asuu ja toinen on tuolla Oulussa se oli poliisina mutta se on sairastunut nyt niin jotta se on vissiin rullatuolimies
jaa
mutta ei se vielä niin vanha ole yli viidenkymmenen se on mutta siihen tuli joku halvaus ja
onko ollut mitään muita tuollaisia selittämättömiä tapauksia teidän lapsuudessa tai myöhemmin
ei minä muista ei minä muista mutta sitten oli yksi juttu jota se sitä sanottiin Männikön Sussuksi joka oli tuo jota äiti hoiti ja se sillä oli vain mökki sitten tuossa tuolla tämän kylän takana ja ja sitä oli ollut sitten puhetta jotta se se on sitten rikas ja sillä on rahaa rahaa vaikka kuinka paljon ja ja sitten oli kahdenlaistakin puhetta siitä sitten se Sussu sitä toimitti jotta se kun se oli ollut kaupoilla tuolla jossakin etelässä jotta tuuli oli vienyt sellaista paperimyttyä ja ja se sai sen kiinni ja ja se oli rahaa mutta sitten minä kuulin toisen jutun jotta niitä oli ollut kolme miestä ja ne oli ryöstänyt pankin mutta tiedä sitten missä siinä oli perää mutta kyllä sillä rahaa oli ollut ja sen pitäisi sitten kätkeneen sen rahansa sinne johonkin kiviaitaan ja kyllä se tämän isännän isä niin kyllä se väänteli se oli sen setä sitten niin se väänteli sitä kiviaitaa mutta ei se löytänyt mitään no sitten oli sen likan likka nyt on toistakymmentä vuotta niin minä muistan kun se sakki lähti Amerikkaan niitä oli kaksi poikaa ja kaksi likkaa ja ja se niiden isä oli siellä joka lähetti piletin sitten sille sakillensa ja sieltä yksi likka sitten kävi täällä nyt on useampi vuosi ja minun ikäisiä ihmisiä ja tuli tähän meille ja kysyi jotta jos minä muistan hänen kotinsa tuvantilaa minä sanoin johan toki ja lähdin sitten viemään sinne ja mutta se tuvantila se oli vain sellainen nelinurkkainen nelinurkkainen huone ja ja oli siinä navettakin jotta niillä oli yksi lehmä ja mutta siinä oli isoja puita sitten jo siinä tuvantilalla ja se sanoi jotta mutta sekin muisti sitten ja sanoi että eikös tähän navettaan mennyt tästä ovi minä sanoin joo niin meni sitten minä sanoin jotta no mennään nyt tuonne sinun äitisi isän paikalle siellä minä muistan sen tuvan siellä kanssa ja mentiin sitten sinne rauniolle niin minä kysyin siltä jotta onko äitisi koskaan puhunut mistä se sai se sen isä sitä rahaa niin niin kehui että on se puhunut ja se oli puhunut sitten siihen lajiin jotta tuuli vei sellaista paperinippua ja se sen sai kiinni mutta en minä sille sanonut sitten jotta minä olen toisin sitä kuullut jotta tuollaisia puheita se toimitti
no oliko onko täällä päin ollut sellaista perinnettä että olisi puhuttu noista aarnivalkeista
niin niistä aarteista
niin
joo kyllä on kyllä on ja tuolla pitäisi olla tuossa Nurkkavainioksi sanotaan niin pitäisi olla aarre ja minä olen ollut hyvinkin kloppi silloin tuolta kirkolta tuli yksi mies ja tämän naapurin isännän kanssa sitten niin ja se piti olla sitten sellainen tieto jotta niin se missä se aarre on siihen ei nouse kaste ollenkaan juhannusyönä ja no ne vahtasi sitten ja kuljeskeli siinä mutta ei ne löytänyt sellaista paikkaa ja ja sitten se Sussu toimitti kun ne niitä aarteita oli kätkenyt niin ne oli tehnyt siihen sellaiset sanat jotta sitä ei saisi sieltä kukaan muuten kuin niillä sellaisilla sanoilla ja se toimitti tiedä sitten olivatko kaskuja kun niin yksi ukko oli sitten puun juurelle käynyt kaivamassa sellaista kuoppaa mihin se ne rahansa hautasi ja naapurin poika tuli vähän selville jotta se vie ne rahansa sinne niin se kämpii sinne puuhun ja sitten se ukko oli sanonut sanat oikein kovaa jotta tätä tätä rahaa ei pidä täältä saaman siinä oli ollut järvi jotta yön vanha jää ja yön vanha varsa millä pitää sitä jäätä jäätä pitkin tulla ja ja tässä paikassa pitää sitten tämän aarteen päällä tappaa naapurin valkeapäisen pojan se poika sieltä puusta kuuli sitten niin se sanoi jotta ei kun naapurin valkeapäisen vasikan niin se sanoi se ukko jotta no olkoon nyt niin kun sen kerran jumala sanoo ja no poika meni ja kaivoi sai ne rahat kun tappoi sen vasikan niin
mistä nämä oliko siitä puhetta että mistä nämä aarteet oli aarteet olisi tullut kuka niitä olisi - tämä nyt oli selvä tapaus tämä mutta entäs muuten kuka niitä olisi sitten kätkenyt
no ne jolla oli sitä omaisuutta jolla oli sitä omaisuutta kun siihen aikoihinkin on ollut niitä rikkaita ja sitten niitä on kätketty sen se Sussu toimitti sen vanhan vihan aikana ne on tehnyt niitä aarteita ja sitten ne on kuollut ja ne on jäänyt sinne
oliko sillä muuten tarinoita siitä ajasta
niin siitä - vanhasta vihasta oli yksi tämä tässä naapurin talossa on ollut sitä on sanottu Kaappo Yrjänäksi ja kaikki väki siitä sitten oli lähtenyt niille pirttisaunoille missä ne oli paossa sitten ja se jäi kotiin yksin no se oli sitten varannut tietysti itsensä ja oli tullut kaksi kasakkaa no ne oli rahoja kohta ruvennut sitten kiristämään se oli sanonut jotta täällä puodissa on ja siinä oli sellainen myllytynnyri sitten niin se oli sanonut jotta ne on siellä tynnyrin pohjassa no se kasakka kurkotti sinne niin silloin se sätkäisi jonkinlaisella - moskulalla päähän ja ja niin sai lyödä sitä toistakin jotta se tappoi ne molemmat - noin se toimitti
onko täällä päin ollut mitään sellaisia sen kertoman mukaan mitään sellaisia piilopaikkoja johon olisi paettu
no - kyllä vissiin tuolla on ollut tuolla sydänmailla siellä ne oli ainakin tuonkin talon väki ollut
oletteko nähnyt että siellä olisi jäljellä mitään rauniota tai
ei ei minä ole nähnyt sellaisia jotta minä en tiedä sitten oliko ne piilopaikat oliko ne tehty hirsistä vain mistä ne oli tietysti hirsistä tehty
no entäs liittyykö ruumiisiin mitään mitään pelättiinkö niitä riihiä ja sillä tavalla
no kyllä kyllä ruumista pelättiin kyllä ruumista pelättiin jotta se oli olevana aivan mahdotonta kun kun niitä vietiin sitten riiheen kun eihän silloin arkkuja ollut kun kuoli niin ne oli melkein joka talon riihen alla sitten sellaiset sanottiin ruumiinlaudoiksi kaksi lautaa pantu korvan ja sellaisen pienat tänne alle ja ne oli melkein joka riihen alla ne ruumiinlaudat ja no niitähän sitten pelättiin ja minä tulin Kanadasta sitten ja tämän emännän isä oli kuollut ja se riihi oli tuossa tien vieressä sitten ja se oli siellä ruumiina ja nehän pelkäsi sitten mahdottomasti jotta ne ei tohtinut oikein sen riihen sivu kulkeakaan ja jotta ne kierteli tuolta jostakin muualta no yhtenä iltana minä menin meidän talli oli tuolla tarhanperässä niin yöstämään hevosta ja sitten se oli ukko siellä riihessä sitten ruumiina niin sitten oli niin kuin siitä metsästä vainion läpi tulevana mies ja niin kuin joku sikari suussa jotta siitä lenteli niin kuin säteitäkin ja se oli menevänä sinne kun se sinne riihen päähän meni niin sinne riiheen no minä ajattelin jotta mitähän ukko minulle kummailee jotta minulla ole ollut sen kanssa mitään tekemistä ja mutta en sanonut kenellekään kun minä tiesin jotta ne pelkää ja mutta se samalla viikolla sitten selvisi se asia minä menin aamulla sitten ensi kerran talliin niin justiin teki samoin minä lähdin hyppäämään sinne ja minä ajattelin jotta minä menen katsomaan menikö sinne joku ja mutta sitten minä pääsin tuonne naapurin navetan päähän niin sitten se selvisi siinä on harvaa metsää tuossa ja auto meni siitä ja se vilskutti siinä ja mutta sitten kun se tuli tuohon kydön kohtaan niin se selvisi jotta se olikin se
joo joo
joo jotta sellaiset kun ne näkee tuollaisia niin sitten eikä se selviä niin ne jotta jaa se oli nyt joku
joo oliko tapana erikseen kokoontua näitä puhumaan oliko sellaista
oli oli illoilla kun oli nuo tuollaiset takkamuurit ja siihen kauheat valkeat ja siinä oli sitten miehiä sen takan ympärillä ja sitten eivät puhunut muusta kuin kummajaisista joo
oliko tenavat kuuntelemassa
no niinpä tietenkin niinpä tietenkin ja no sehän meni vereen sitten jotta toiset rupesi pelkäämään ja kyllä minäkin pelännyt olen mutta se on kun minä olen niin paljon ollut tuolla maailmalla ja kolmessa sodassakin ja jotta en minä enää välitä ruumiistakaan mitään
no tottapa naiset pelkäsi sitten yhtä lailla
no tämä minunkin vaimoni sitten niin se oli kovastikin arka kun minä tulin kotiin ja mutta kun minä sille toimittelin jotta ei kummajainen ole ketään vienyt ikinä sillä lailla niin se tuli rohkeammaksi ei se enää pelännytkään kun minä sille toimitin minä sanoin jotta kun en minä ole nähnyt ikänä mitään ja minä en uskokaan niitä ja ja sitten on sellaisia tapauksia niin kuin oli täältä tämä - tässä Aukustissa tuo ensimmäinen talo kun mennään niin sen - sisko oli tuolla Perämäessä ja syksy oli myöhä ja sanoi jotta oli sitten pimeä ja ja siitä siinä välillä oli talo josta oli kaikki väki kuollut ja sanoi jotta hän tuli siinä pihassa niin kuului niin kuin pienen lapsen itkua mutta se ei ollut arka mies niin se kuunteli ja kehui jotta hän kierteli sitten sitä ulkoratiakin ja ja ja siellä marisi niin kuin pieni lapsi sanoi hän illalla myöhään tuli sitten niin eihän hän siellä kotonakaan sanonut sitten mitään mutta aamulla sitten niin sanoi hän ajatteli jotta hän menee ja ottaa selvää siitä ja heiniä oli siinä portissa ja kissa oli tehnyt pesänsä sinne heinän päälle ja ne pojat siellä marisi niin siinähän sekin selvisi ja jos olisi ollut arka mies niin se olisi lähtenyt hyppäämään ja sanonut jotta ja siellä kummitteli
joo että luonnollinen selitys on yleensä
joo
no tuota muistatteko sellaista että olisi tehty taikoja
no tämä naapurin vanha emäntä oli sellainen taikauskoinen niin kun tenavat jotenkin oksensi ja sillä lailla niin sitten se mittasi tuota ovea näin ristiin ristiin ja sitten avasi oven ja sylki sinne pihalle ja jotta sellaisia
mikä tarkoitus siinä oli
jotta jotta sitä on jotenkin kohdattu jotta niin se noituu sitten sillä lailla
mitä se tarkoittaa että sitä on kohdattu
- jotenkin sellainen jotta niin kuin häijy hengen voima jotakin vaikuttanut sellaista se tarkoittaa ja se oli hyvinkin taikauskoinen tuo vanha emäntä jotta se teki niitä sellaisia temppuja
onko sellaista puhetta ollut että saattaisi niin kuin paholainen vaihtaa tenavan
joo se oli ennen sitten kun minäkin olen ollut sellainen kloppi niin kun on ollut pieni ristimätön tenava niin sitten ei ole saanut jättää tupaan yksin jotta se tulee piru ja vaihtaa sen sitten jotta aina piti olla siellä sitten ihminen niin kauan kun se ristittiin jotta sellaisia on puhuttu
oliko tiedossa tapauksia että olisi saanut vaihdetuksi
on niin kuin tuolla Lappajärvellä Tarvolassa niin kehuivat jotta siellä oli sellainen vaihdokas jolla oli iso pää niin kuin kontti jotta sen oli piru vaihtanut
oliko siinä mitään konstia saada takaisin
ei minä sitä tiedä
no entäs karjalle tehtiinkö taikoja
no kyllä ne on tehnyt mutta en minä muista ei tuolla kotona ei äidissä ollut sitä vikaa yhtään että siinä olisi ollut taikahenkeä ja jotta ei minä tiedä tiedä muuta kuin se kun ensimmäisen kerran päästettiin lehmät pihalle niin sitten sitten ne valoi niitä paimenia ja sitten kun lampaat oli pihalla ja oli paimenet niin sitten tukistivat niitä paimenia jotta sellaisia temppuja jotta muka sitten tulee lampaisiin hyvä villa
entäs mitä tämä valaminen oli
kylmää vettä paasattiin niiden paimenien niskaan sangollisia
no entäs onko pääsiäisen aikaan epäilty noita trullia
joo joo kun pääsiäisvalkea niin pidettiin ja se poltettiin loppuun niin sitten saunaan mentiin kuuntelemaan trullia mutta en minä ainakaan mitään ja sitten sellaisia jotta ne sitten pääsiäisyönä niin käyvät keritsemässä lampaita navetoissa jos ei vain ovet ollut lukossa ja ja sitten oli vanha mies tuolta Uudentuvan Matiksi sanottiin sanoi jotta he oli kloppeja ja olivat kanssa pääsiäisvalkeaa sitten polttaneet ja joku Sussun Miinaksi oli sanottu sitten niin kehui jotta se rupesi trulliksi ja niin lähti lentoon
joo mutta nämä oli todellisia tapahtumia että joku saattoi villoja leikata
joo joo ja sitten sitten siinä tarkoituksessa jotta ne ei koko lammasta kerinnyt mutta jostakin mistä ne otti otsasta vai mistä villatukun jotta ne otti lampaanonnen pois siltä se oli sellaista taikaa
saatiinko kiinni koskaan ketään
no sitä en minä muista sitä en minä muista ja minä en muista sitäkään että jos tällä kylällä olisi sitä tehty mutta muualla kylillä ne teki
olikohan siihen mitään vastakonstia sitten
miksi ei niitä ollut ole mutta ei minä muista niitä minkälaisia minkälaisia ne oli
tekikö ne lehmille mitään
ei minä muista sitä muuta kuin kyllä oli sellaisia tapauksia jotta ne teki ne kyllä lehmän nisiäkin leikkoi poikki ja sillä lailla sellaisia pahantekijöitä ja eikä oikein pitkä olekaan kun on mutta minä tiedä tällä kylällä onko tehty mutta jossakin muualla kylillä sellaisia pahantekijöitä jotta en minä tiedä onko se noitumista ollut mutta on tehty pahaa
no onko mitään tässä kylässä mitään käsitystä siitä mistä tänne on asukkaat tullut onko siitä kertomuksia
ei ei minä muista ainakaan jotta minä olisin kuullut tämä on siksi vanha kylä jotta niin ei ainakaan ei ainakaan se jota sanottiin Männikön Sussuksi niin ei se ainakaan tiennyt sitä mistä tänne on tullut asukkaat kun tässä on nyt nämä kaksi tuo Alatupa ja tämä Kaapontupa niin ne on vanhoja perintötiloja jotta ne on vanhimpia tiloja ja kun siinä on nyt sellaiset isännät jotta ne ei ole ottanut selvää kuinka vanhoja ne on mutta ne on vanhimpia ja kyllä tuossakin kun minä kuokin tuossa niin sieltä löytyi kivikauden aikaisia esineitä jotta kyllä tämä koko lailla vanha kylä on
minkälaisia esineitä
no se oli sellainen niin kuin mutta minä annoin sen tuonne museoon niin sellainen niin kuin joku höylän terä mutta kiveä se oli ja ja ja sitten hyvin fiinisti hiottu jotta kyllä ja tässä on nämä kaksi järveä ollut ja ne on ollut ennen kalaisia järviä niin ne on tullut tähän tähän jotka on - laittanut sen asumuksen mutta siitä kun nyt olisi ruvennut ottamaan selvää niin kyllä se sieltä olisi selvinnyt mistä tänne on tullut ensimmäiset asukkaat
onko tietoa siitä mistä tämä nimi on tullut
ei ei ole ei ainakaan minulla ole tietoa
tarkoittaako se mitään
ei minä tiedä ainakaan olisiko se vähän ruotsalaista nimiä vain mitä se on niin kuin Kauhavalla on Fräntiläkin niin se on ainakin ruotsalaista nimeä mutta tämä Lummukka niin minä en tiedä
no oliko ennen vanhaan tuollaisia kulkijoita kulkuria ja sellaisia liikkeellä
no kyllä ennen vanhaan niin täällä kun metsiä hakattiin niin täällä oli niitä purilamiehiä niitä oli paljokin ja sitten ennen vanhaan kun minäkin olen tuolla kotona ollut niin kyllä siellä joka yö melkein oli - jonkunlaisia yövieraita naisia ja ja miehiä ja pariskuntiakin ja mutta minä en sitten tiedä no sitten yksi oli sellainen kun nuo - leipomopakarit niin ne on ollut sellaisia kun ne on leiponeet niin niitä on ollut sellaisia sanottiin pakarinsälliksi ne kulkivat ja aina kun ne pakarissa pakarissa kävi sitten niin jos ei niille ollut antaa työtä niin niille annettiin sellainen palmikalauta [!l kun ne tuli tuonne kotiakin niin niillä oli sitten niitä sellaisia jota ne oli saanut ja sitten jossa oli antaa työtä ne olivat sellaisia leipureita pakarinsälleiksi sanottiin niin ne leipoi sitten mutta eihän niille aina ollut työtä
jaa tuota minä en ole kuullut keneltäkään aikaisemmin että tuollaisiakin on ollut
jaa joo joo se pruukasi olla se tuossa kotona niin usein yötä ja ja sitten kievarit kievarit minä muistan ne oli ennen kievarit sellaiset jotta niin kun kievaria ajoi siellä piti olla sitten niin yösija antaa ja herrathan ne nyt paremmin siinä ajelikin ja ja sitten taas hevonen hevonen piti olla jolla taas ajettiin se kievarin väli mutta nekin on hävinnyt pois
onko tässä kylällä ollut
ei tässä kylällä mutta tuossa Huumarissakin oli siinä oli ja Karissa on ollut kievari
onkos Kari tännepäin sitten siitä Huumarista
on on
niin sehän on ollut Ojala sen Huumarin kievarin nimi
joo joo ja sitten oli tuolla kirkolla niin oli oli siinä Fräntilässä oli kievari ja Orrenmaan Ville piti kievaria
kuuluuko näin kylällä tapoihin että jos tuli joku kulkija niin sille kanssa annettiin yösija
no joo kyllä kyllä sille melkein annettiin mutta nyt sitten kun on nämä kulkuvälineet tullut autot niin eihän niitä nyt enää enää olekaan niin yösijan pyytäjiä kun pääsee niin kuin tästäkin on tuo - linjapiiliyhteys jotta pääsee vaikka melkein koska niin mutta nythän on pitkä sitten minä olin vielä nuori mies ja minä minulla oli viinaa jotta minä ryyppäsin se oli iltamyöhäinen sitten niin tuli sellainen nuorenlainen mies ja se kysyi yösijaa minä sanoin sille jotta no tässä nyt voi olla vähän rauhatonta jotta kun minä tässä vähän ryyppäilen ja se sanoi jotta no ei se hänelle mitään meinaa ja minä sanoin jotta no miksi ei tässä yötä saa olla sitten se toimitti jotta hän kerran meni yhteen taloon ja oli kanssa tällainen tapaus isäntä ryyppäili ja hän kysyi yösijaa ja isäntä sanoi jotta tuonne uunin päälle saat mennä kehui hän meni sinne ja kehui että ei ollut pitkä kun niin ennen vanhaan sitten vanhoissa taloissa oli sellainen kirvesvinkka jossa oli kirveitä kehui jotta isäntä nousi sieltä pöydästä ja otti kirveen vinkasta ja sätkäisi sinne uunin päälle tulemaan ja sanoi jotta tuossa on vieraalle ase jotta tohtii paremmin olla ja kehui jotta se kirves meni aivan tuosta pään kehuu jotta hän oli - varuillansa sitten jotta tuleeko sieltä toista
oliko sellaista kulkijaa jota olisi pitänyt pelätä
no ei minä ainakaan ole pelännyt ja eikä niitä enää pitkiin aikoihin ole ollutkaan mutta ennen vanhaan niitä oli niitä kulkijoita jotka oli oli kerran tuli yksi se oli vanhanlainen mies ja pyysi yösijaa ja luvattiinhan se ja sitten se oli paha tupakkamies ja aivan se koetteli plakkariansa ja jotakin putua löysi niin pisti huuleensa ja ja oli sitten niin ärtyisellä päällä ja minä sanoin jotta no ottaako se noin lujille niin kun ei ole tupakkia kun se kysyi minulta niin minä että ei minulla ole kun en minä tupakoikaan kehui jotta hän on pienestä klopista tupakoinut niin se ottaa sitten Elli kysyi jotta onko sillä vaimoa se sanoi että aina sitä kysytään onko vaimoa mutta koskaan ei kysytä että koska olet saanut syödä no minä sitten viisasin jotta mennään tuonne taloihin velimies tupakoi ja no se lähti ja se oli antanut sille sitten paperossin niin kehui jotta se veti veti sitten niin jotta oikein posket oli sisällä ja eikä se ollut vielä kaikkikaan kun se sanoi että eikö isäntä anna toista
uskallettiinko silloin nukkua ovet auki vai oliko ne lukossa ennen vanhaan
kyllä meillä on pidetty lukossa aina minun vaimoni oli sellainen jotta se ei nukkunut ollenkaan jos vain ovet oli auki mutta en minä en minä ole pelännyt oikeastaan mitään ja niin kuin Kanadassakin niin siellähän oli ovet auki ja mutta siellä sitten taas oli sellainen jotta poliisikaan ei mennyt haussiin jos ei kun se kopisteli eli kun tultiin ovelle niin ei se ei se mennyt jos ei tultu käskemään jotta eikä siellä ovia liioin lukossa pidettykään
entäs täällä noin yleisesti oliko auki vaikka kiinni
ei kyllä ne lukossa pitää aina illalla panevat lukkoon
entäs ennen vanhaan teidän lapsuudessa
kyllä ne ovet pantiin lukkoon
se tapa on ollut
joo ja sitten vielä oli tuolla kotonakin niin siinä oli sitten vielä haka mikä pantiin vielä hakaan tuo tuvan ovi kun porstuan ovi este pantiin lukkoon jotta kyllä se tapa on ollut
no entäs mustalaiset liikkuiko ne ennen vanhaan niin kuin nytkin
mustalaiset liikkui hevosella ennen ja niitä oli sitten välistä oikein monta hevoskuormaa ja ei meillä ole mustalaisia ollut yötä koskaan mutta tuossa Koukkarissa niitä pidettiin ja on tuossa Kaapoontuvassakin ollut joskus ja on niitä tuolla ollut tuolla Alatuvassakin ja mutta ei meillä ole pidetty koskaan
minkälaista porukkaa ne oli silloin
no se on nyt mustalainen sellainen sellainen niin kuin se on jotta eihän siihen luottamista mitään ole jotta niin jos ne niin jotakin vain kun ne tupaan tuli niin niin kyllä ne jotakin otti kun ne vain sai
mutta ei suinkaan ne häijyilemään pystynyt
ei täällä ne häijyillyt ole koskaan ja sitten niin kuin oli se vanhaa lajia saunakin meillä tuolla ja niitä kerran tuli ja ne pyysi yösijaa niin ne sanoi että eikö he saa mennä tuonne saunaan minä sanoin jotta joo kyllä sinne saa mennä ja se oli lämmin sauna se on lämmitettykin niin kaikki ne vei sieltä saippuatkin ja jotta kyllä se mustalainen on sellainen että
- onko niissä minkäänlaisia ammattimiehiä pystyikö ne mitään tekemään ei ennen ollut ei ne tehnyt mitään mutta nyt ne on ruvennut nyt ne rupeaa jotkut tekemään työtäkin ja Kauhavallakin on tuo Miskan sakki Miskan sakki mutta se on mustalaiset kun ne tappelemaankin rupeaa niin melkein siinä aina toinen kuolee sellaista joku sanoo että niin salvamaan ne pystyy että ne sitä teki talossakin
joo ennen niin Jassun Kustaaksi se oli Kauhavan mustalaisia niin se oli jotta se leikkasi orhia ja kaikenlaisia eläviä
se vaatii jo taitoa
kyllä kyllä jotta mutta minä en tiedä sitten missä se oli sitten oppinut oppinut oliko se jossakin ollut kurssilla eli kyllä äitikin niin leikkasi sianporsaita joo vaikka se oli vielä aivan vanhoillansakin ja ja kulki ympäri kylääkin leikaten porsaita mutta ei minä tiedä se muita eläviä leikannut
kuinkas muuten se minulta jäi kysymättä että niin oliko erityistä ruumiinpesijää
oli oli oli sanottiin Krannin Sannaksi sellainen se oli vanhalikka että ei sillä ollut miestä ollut koskaan se oli ruumiinpesijä ja sitten puetti kun ennen kun kuoli niin se pantiin se ruumis laudalle ja ja sitten haettiin arkuntekijä nikkari joka otti siitä ruumiista mitat ja se teki arkun ja sitten se Sanna sen puetti se puetti sen sitten sen ruumiin mutta niille ennen pantiin sitten niille pantiin ylle jotakin vaatteita liinaisia vaatteita ja sen minä muistan kun se Sanna sanoi jotta kyllä se vanhaakin saa olla mutta se pitää olla puhdasta jotakin mekkoja ja paitoja mitähän panivat ja sitten tänne sisälle pantiin sellaisesta -- valkoisesta kankaasta jonkunlaista jotta se vähä niin kuin teki udin sorttiseksi sinne sisäpuolelle
täältä on sitten viety VL
joo ne, ne oli sitten täälä 'riihethän ne nyt ‿oli rumisten̬ 'siootuspaikat ja sitten, "pyhin ‿eiʲ ‿'arkina enne 'haurattukaaŋ kum "pyhinä, pyhinä ne 'viäthin̬ sitten tuannek 'kirkᴏʟʟᴇ.
osallistuiko hautajaisiin koko kylä vaikka kutsuttiinko eriksensä
joo se oli ennen kun minäkin olen ollut sellainen kloppi nuori mies niin se ei ollut lehdillä muuta kuin kutsulla koko kylä kylä oli aina ja sitten edemmäisiäkin sukulaisia ja mutta pyhinä vain haudattiin
erosiko ne hautajaiset ennen näistä nykyisistä oliko siinä mitään erilaista
olihan nyt toki tuolla kototuvassakin oli sellainen oikein sellainen erityinen pitopöytä se oli mahdottoman pitkä sellaisista lankusta oikein tehty ja ja sitten ne kantoi pöytään sitten perunat ja kaikki mitä oli niin eihän silloin muuta ollut kuin perunoita lihaperunoita ja ja ohranryynipuurot ennen vanhaan ja se kannettiin pöytään ja mutta olikohan -- en minä usko että oli talterikkiäkään ennen kun minä olen hyvin nuori ollut eikö ne vain siitä yhdestä vadista syöneet kun niitä vateja pantiin pitkin pöytää
minkälaisilla aseilla
niin ne oli tuollaisia kivivateja
mutta minkäslaiset oliko noita kahveleita ja sellaisia
eihän nyt toki lusikka - ja puulusikat äidilläkin oli sellainen oikein mitä ne pidoissa kuljetti sitten niin iso loota puulusikoita täynnä eihän silloin talterikista tiedetty mitään joo ja ja samoinhan se oli nyt ennen vanhaan niin eihän silloin - taloissa niin ollut talterikkeja vatiin pantiin ja sellainen kaksikorvainen puutuoppi jossa oli piimää siitä ne jokainen ryyppäsi
siitä samasta
samasta ja vanhoilla miehillä oli sitten niitä nääveleitä niin sitä piimää oli parrassakin jotta ne veteli sitten
niin mitä oli nääveleitä
- partaa tämä ylihuuliparta
jaa se oli sellainen nimitys
ne sanoi nääveliksi
mistähän se on tullut
en tiedä
ei pelätty tautia sitten
ei ei jotta nythän se on muuttunut aivan aivan toisenlaiseksi se oli se eikä riisiryynistä keitetty se oli ohranryyni ohranryynipuuro se oli ja eikä mitään noista - noita kasteita eikä mitään sitten ne on kehittynyt kehittynyt jotta niin eikä nyt enää kun Kauhavallakin niin tuolla kirkon alasalissa ja seurakuntakodissa ne pidetään hautajaiset ei täällä kotona enää pidetä ja siellä on nyt sitten se siunauskappelin alakerta niin johon ne kohta viedään vainajat ja ja nyt valmiit arkut kohta saa tuolta Vainionpäästä